mumm pungal n'al m'wae n'i m'wae hw ope komputer, m'wae n'aftarut naastungo data komputer be data analysis m'wae n'al sosai.